Nii nganna waikemali ule lepo peekala poamo lepo ngang memori lepo awa owago praimari skul go onoi lepo meeke awa owatu nganna memori tee lepo tabeng. Nii teng ang praimari skul goi tai ule lepo meeke ngang enang oto oto kalapatu awago nii- nii kitau ule tang fri malili launu maliko asilaka malaka, peekala go ummena masikelang pogo ninango ka asilako melang kobatu, awa owatu peekaba niikainale niikainale lapangko diskawaring bangko awa owangkong nadoi meeke amalialuko tewa nee. Teng o peekala nadoi sukulukewamo tee o polanoke kempinis enang polanoke tee enang motua gaunis teng ang talipabilu. Tewago inne apabaluko nii nganna waikemali popo lepo enang kalapago ai praimari skul goi tai agata hai skul go labo enang ai tei tang awa owago lepo ule fri malili onoliko. Enangka enangka nado <hesitation> awaga meeke gaugauto otowaluko, nado awa owago femli naa ule teng ang taba meeke aloke femli ke taba otoloko, awatewa meekeka launumalialuko, tee melang loonga launumaliko bat- bat opong mule tee tolomalima tee nalo onoliai, <hesitation> tee lepo agetaiga Opong ule age praimari koitai nii ule awa poas onoko greid wan gotai agata greid six ko labo taba meeke poas onoko, awago teng aang praimari skulgo onoi taba meeke enjoying bas onoko tewo ngangpo tisia naa poalago awaga teke peekalaka gawabiaingna. Tee melang ni teng ang ni eng peekala popoama awa poango teng nammeeke enang peekala onomemmaluko nee. Peekala kalapago ninang enang teng ang pekala meeke phone loida otowaluko nii onoliko nee, teng teba meekeka awa peekaba otowaluko. Opong teng ang tee age tee loo tabeng otoio kale otowaluko nii onoliko. Teng awa owatu teng ang ule tabengko peekala <hesitation> tang nammee paulukas naa nawa launumalialuko peekala niike gawammo ninang loida nee polanoke matanis pepo kemp ko loida kunno mamubili kitaunga asi asi teng ang talipatu. Elo loo tee awoi kitauke gawawaluko tewago apago teng ang nii taba meeke onoliko nado aga onoli, temo aga ninang tee aga enango pepo meliko napo nee enanne o kalu weske loida mule, teng ninang tee kempi nakoi asimaliko teng tewonga tee kitaunga ninang teng ang peekala pagago lainiatu awa- awa Loo uleng balako la alewa otope? Polanoke wau, wau ami, ami naiepe, wau otowaluko la la an naieai? Tewago awa owago teng ang nganna ule age ngang oto oto waikemali teng ang praimari skul goitai maka agata hai skul go labo, tee awa owatu tabeng, peepo peekamas eng ule kitau uwealupeno nii awa meeke fri malili onoliko. Teng tete ninang taneno lusi maliangna' niokolokabie tee awa talipaliai awo kitau tee midualilito opong awa talipaliai tete kitau mainama mainawaingpo <hesitation> mainala a' otolowai. Teng maka awago kalapago, teng ang onoli teng ang onoli tee ninang enang go silamano mangmalili nado talala angko pangau stoli gawaitoloko nee, stoli alili toloko, tete ulikang stoli tee kobonala tabako nee. Teng peekaba elo loo nadoi eng tee gawako owabaluko tee kitau malili gawangkonna teng aang awa awo pangau upola silamano mamiai ninang pegiakoi nee stoli alili tolo, eng- eng loida tee teba owabaluko nadoi gawaitoloko age. Teng awa owagong teng aang onoli nii lepo pangaunga lepo stoli maliko, teng peekala pagagoka lepo talipangko Elo loo awo kitau iampala walili nadonga kitaunanga pangaunga stoli alialuko tewago inne lepo meeke ngang nee awa waikemali peekala lepo poamo ule teng aang ni aite loida nee, seven years goitai lenas nee katananing mona tee lepo poas onoko ule awa owago teng aang ule watei tabeng melang otoko nii <hesitation> nadoka ule fri malili onoliko peekala ka popo auka teuka popo abia onoliko. Elo loo ule kitau awa owalago peekalago nee waliko phone otopeulia ka tee elo loo nammee wali alito. Teng aang phone loida malaka nii teego wali lalawalupe, ninang tee ka ule reidio ko loida, reidio loida namo wakanna ninang namo naika otopeupe, tete tee teu okopoke talawabima melinoliai, elo loo tee malaka, elo loo tee miusik, elo loo bumboks tee ule auka teuka otoie nammee peekala talala epenna malaka teng inne awa owago teng aang awago tabeng ninang tee namonai tee reidio otopeuwai teng okopoke niike tete teu talawamma onoli noliai tee teu reidio nee. Tewago awa owago tee awogo eighties goi nee teng aang ule niikang oto oto lepo niikang tabeng melang, awa nado peekala go ka lepo meeke walialawalupe, o loida lopa loida peekala lopa age menabamo menababialupe, teng ule teng aang ule nado tang fri alili otoloko nado <hesitation> peekala loida poawaluko, o loida peekaba nee. Alewa tebaa, teng ule melangka polomang ka otoko, manikuka pren balangko opong opong tabengko nee, awato lea uleng alo eng poai gawaitoloie nawa gawangko nala tee tewalo ule eities goi tai kata laik eli nainties teng aang ule awo nado peekala go loida wali alialuko awago peekala. Tete lepo nganna lepo po amo ninang ninang <hesitation> ngang teete noke mema asimalako, ninang polano melima kemp malima onoliko, ninang tang buu wi'abili tang piknik ke meliko, ninang ninang galasike meliko nee teng aang nadoi teng galasike meliko. Elo loo la nado tewa otolowapu teng nado teng melie teng ule midu malima meliko, teng aangka tee peekala ni talipabalupenna tewonga kitaunga ningponga nanangma peekala pagago talipatu apatu o nee ka tewoto peekala ka polanoke awa oweitope o nee ka o awa buu oto waluko la nailalape? Tewato nee tee tewato, ninnaka awa owatu la o enang wau otowaluko la o naiepe tewanang. Tee tewananeng owanda apago ngang oto oto tabeng teng aang otoko.